No kõrralik aiapidäja käü iks egä päiv aiah ja midägi sääl nokitsõs. Tulõ umbrohto är kitskuq ja puid tagasi lõigadaq ja külbäq ja kükädäq ja sügüse jälq üles võttaq ja murro niitäq.